<hesitation> Raha ohatra hoe fangaro aminà pizza, raha ohatra hoe pizza zany resahina e de hitako sara si hoe misy zany a tongolo, misy tômaty de misy koa karazana <noise> carry, poavra de sira, de misy koa ataon-jareo frômazy, de misy ataon-jareo saosy ohatra hoe soja <hesitation> ataon-jareo mifangaro aminanjy akeo akeo.